باش نركب حاجة متاع اثاث اساسية عندي في الدار، أول حاجة نجيب <hesitation> حاجات لي باش نستحقهم الكل مفك براغي ولا مطرقة ولا <hesitation> اللي يحلو بيه ولا لمسامر باش نركب بيهم والحاجات هذوك كلها نحطهم بجانبي، ونحل قطيع الكل ونحل الكتاب لي باش نتبع ونبدأ نركب شوية بشوية لين نوصل نخ- نقدها الحاجا بلقدا.